ཤ་ཁང་བོམ་ཕུ་ཆུ་ན་ཡོག་པག་ཧན་མེ་ཆུ་ལོ་ཐང་པོ་ཁན་ཧགོ་པོ་སེ་ན་དེ་རངསེད་མེག་ཏེ་དེ་ལམ་གོ། ཐེ་ལ་ཤ་ཁང་ནང་ཧོང་ཁན་མེ་ཆུ་ནམ་འཆོག་ཁ་ཁ་ཐལཇ་ལག་པ་འདོད་དེ་རང་ད་་ཁོ་དང་པོ་ཨིན། མེ་ཤཱན་ཁེ་རང་ནམ་འཆོག་ཁ་མ་ལམ་ལག་པ་རང་དེ་མེ་ནམ་ཆུང་དམ་གཏེག་དེ་རྣད་ཇེ་ཏུ་ལོ་གཞལ་བཀའ་ཕ་སྒོ། རང་ལ་དབུ་བཀོད་པུ་ཁ་ལག་པ་རང་དེ་ལུས་ལུས་ལག་ཅན་གུ་གོ།